Tisaa loli yaa chii va kajininaiti jena’ati, chii nuu ni kajaá tiempu ja ja tektalatati jena’oti, te kanuu sele’i te kantukuti ntenu tooti sele’i, te este xinogo kasaio kasaio kiti luliun takati ntenu chuu’i chuun’ti sele’ti no kaku te kantukuti ñu yuno nu yuja kaanyu, xii vasa noun koo móa yono luliun nenee nu lookoi ioo, te kasaoti takati xin vele no tuu nayo kasoku, nu tuu noun kiti kasoku te kasrii taka luliun, te yua kachuuti sele’ti te nu ni kaku sele’lulion te tisaa’un joantukutú, este takoo kiti jao’tú jao moa xii noon este kiti luli jaa ntukoti mati, tisaa ñaonun te chatotutti taotú. Chii va kajinu te sele luli’ti yua sele luli’ti, yua chii kajukunchalu kaa jona koo voniitu noun, luli’ti jena’oti, te chaa to maa naun te katadi ñintaku, xii naun este koo yikiun naun kaa nii tuo jenao te chaa te taatu yuo sele luliun te va jin tisaa luliun jenoa chii voi todo seiyaa koo jua este kaa ntuku jaa kee se’e luliun, jaa sele luliun naa kii jii takaun te tu naoti ñiti ntenu chii te takati chii te ste nsuu yua jaati nani´ítí se´etiun te ja´ati jaa yee te nuní kuñanu maa se’eti luliun te. Ni kanteche ma jií naa te yuona te kuantuku ma jaa kee, kuantuku jaa koo ntucha, kuantuku este naun tintoko luli naun kiti luli kee jena’a jii naun naun ioo chii, te este tisaa jaa ioo vinaa chii nten xóó kandoa jena chii; konte jaa te ntiiu chukiyo kaa jii jena’a kachaoní yau chii te kajinu jeno’os, to kayuu kuití jenoloa vasor kasokuyo, xii noun koo mao ko este tuaa kayuuti jenaá te joni’té te kúti’tí nou taka chuki ahuun te kajintí ntiu’un, te kuankoyontí te yoo jenalayo tuo kanityoo nitiún keeyo jii tinstaa, naun kua keeyo jii tuaa kaniyo te viina onte chii va tu xóó ntee kandoa kiti luliun jina’tí chii va, va, vayutí xii no kuenta kua tu ka kan’lu kaa este takotí yata areya te úma chii esta yata vea np chaotí tee kagitá te ntucha natu yuo ntinu núú ntucha luli ntenu te chaatí te luvu xóó kajinú ndúcha stee uni, kuun fatutí te kajinu kajití te kajití te ndúcha kualu’té te. Este yeentu nluyo naun ntee viina chii tee, te’e troznoun pera, naun kayee yeentí viina chii tua kaku kutí’tí nutí chii; este chodi te te kañunkoo’e xin’, xiní teleun te kaxintíiní nu ma kotoyo te kayee kayetí jina’atí te kuankoyo tua, tua kaku kuítí taka jaa vixii nutí.